﻿Wemmo we ƙo solammo ti piɗi foori, milam tere ƙaƙƙemu nog ma tattamusha we chiina ƙe ma liƙo ti piraa forii ma ɗummuƙo yei ndang ɗinƙon chinaa nog shinu, ƙu shirammisshe minu a mettom minun wa shigƙim, peneg Baturen wattu ƙa shiƙaani wucimmo shiiƙamma taii shinnaii ƙa shi farkoi shi ta ɗunƙan ɗunƙandoi minje wari shi ti piɗisshiƙan aam, <hesitation> ii wanna tipiɗisshi ƙan ii, wanna tipiɗisshi ƙan amm. peneg shoshee shi ƙaƙƙo sha sholammo wanna ti piɗi ƙan forii a ƙaam mandi we shinƙaii ta hade ii mandi wem sinƙa ƙan tem ɓaraa forii, la injinii ƙaam fori ma peeluƙo shigƙi-peelƙo shigƙi yapidi ma yɨko yippa ƙema a wraccuƙo ƙen wei wuci ndang wattu, shaƙƙai shuran ƙuni ƙe ta yun shengeu ƙa te, ƙe ta iyaii abun reduyo ƙa te, ƙe ta iya nigƙon tv ƙa te, ƙe ta iyaii jona ƙa mandi ƙin yun chaji ƙa te sai dai ko ii ƙelenƙu wena wuci tipiɗi ƙan forii, aii a piɗam, ai ai a ƙaam dumem, elenƙu ii mimmi, we shin mimmi peneg ammi shinna aammo shaii ƙelanƙu aamii tai yun shuraan ii an fushuru aamii wemmo shi ta shuwa shigƙi mo shi ta shuwa shigƙi.